ס'איז דא זייער אסאך מינע- אנדערע מינע אייער, די חילוק פון די אייער איז וועלכע פייגל ס'האט געלייגט די אייער, <hesitation> נארמאלערהייט פא- אייער וואס מ'עסט וואס קומט פון כפרות זענען ווייס און אביסל אזוי גרויס ווי די הענט און נאכדעם איז דא קליינע בלויע וואס קומען פון פייגלעך און נאך אנדערע מינע.